To a defan e gojje, a waadan e yiite se a waada ndiyam haa nder tasa defugo, se a waada e gojje haa nder se a suudda tasa me say a acca bana haa-haju majji kap pande didi, se a yiifa yiite may se a jippina tasa may se a itta e ɓaawo e gojji may, timmini se a fudda nyamugo e gojji ma.